Dabbaaji ɗuuɗɗi heɗi ngayla no ɗi mbayi, gam to ɗi ñaami kooum no wayi, ɗum hora ɗum boɗum goɗɗum, goɗɗum waawa e warta noone too.